أقدر أغير إطار السيارة أو الدراجة من الأفضل إن أنا أروح <noise> لـ ـ لمحل متخصص لتغيير إطارات السيارات أو الدراجات عشان أضمن بالظبط إن الإطار يكون راكب بشكل كويس عشان مضطرش إن أنا أعمل أي حادثة.